Mem kirip mi momonong mira taraim pawa wowor xa wisok diraba wasaxit mon tawa <hesitation> wasaxit mon tawa steetim an tinip awa moxa balanawaga lamun diraba manong. A bu niupla mer xubu moxa taim ningin. Dixa ba manong stedi xa taim pide. Moxa bu bikman kirip di monong seperate anan. Ana pati te na manong <hesitation> ramalagas mu ana tinip moxa waga. Na axanan maran moxa waga lamun dexirip dira ba manong mu <hesitation> orong taxin mong araxalik mone iot ta balamu de ok sait tanimu bu nago mu buk momonong kawe mu ma wexen a wat mu bu tek op. Mu bu pandas ure mubu taraiat tawa painim pexen a wat tawimem. Opa mubu kirixis anan kana kain koron opa rawa maket. Tawa painim ou maris animem mi momong ananmon opa <hesitation> orait miraba ramadit misa momonong. A was sulap panimem diragga monong kawa winiro rawimem ka wane xilap moxa balana waga. Opiang na manong maran or kakawa balanawaga na ma manong maran. Dicirip diramas manong ma repek mu a winiro xa wos taxin dira wororo rawide. Opian a taim a wane xalap ta maru laxa a bu bikman tide dira woworo me. Decirip dira mas olong piniro lamun a kain tinip awa? Taxaba rolep ide nataba mas mana. Lamun diraba mas manong steret mu ana wane lida te na wane xalap mo waga. Dira mas wan steret karen. Taim na woworo ma wane xalap kabalanawaga dexirip dira mas ru ma ologen na winiro. Opiang a nalaxin taxin ide lagamo xa xataun taim moxa wera a kastom awane xalap a xurubo save bo idexirip diramas manong andanit ka losos ide nalaxin taxin ma wos taxin tide diga taraem pawa rejectim nangin anakain winiroti. Dimongng ma kontiniu xa wane xalap tide mure xawu xa sait moxa siniseng arixem o orong taxin a orong taxin iat tamas monong arixem ide xa talien moxa waga xawu. Dira mas stretim a woskirip abu wos maxat tide a wisok abaraxain maxat tide a bu yoaxin diramas monong arixem idi. A idiat diraba gaidim ide ma wane xalap. Opiang kana winiro maran a einiro xa wos taxin. Taim nu monong karen nu caiot ta rolep kara tinip. A orong taxin na manong arixem inung. Mona osoxo nu osen a respect ka waga. A masa tung. A tsip panung moxa waga nu xaiot tawa nan tup kana tirip. Ma nu xaba ologen ine na tinip taba ilep inung kara taim kirip. Ma opiang ide cirip diramas repek. Diraba manong kawu. Tinip awa tamara laxa gana ron nating a xaslap kava wunilik o wane? Tamax larim ma opa ide cirip dira manong andanit dira lukautim iat ide. Miang a bu puluwun dira wandas diraba se tata ra wisok kide. Taim mu raunim ka taim moxa sinisen inu onan steret masiniseng kaung. Ganataraim inung onan mataba manong ananmon ka laik kanung kawa monong andanit ka a xinis ma ka control te ione? Tet na Ta edit inung karen. Tamas monong karen. Miang inuang iat nubosim amalamun tanung, ta onanka laik kanung. Nemiang kawe a rong taxin naxa mangom mu. Ma oping idexirip kure xa wu dira mas nonong. Ana kainkain wane xalop kado tumbuna tega ribe, diramas manong malus sawa olagen, a wos taxin diraba woworo xa wisok kawa unan uso xa lalaman, tawa xut be se a inan a e o wane xalap? Wisok kawa unam karen. Lamun muxirip, nalaxin diraba manong tup lagamo xaren. Xasait moxa xalap pide moxa waga kalsa te. Moxa waga, lamun diraba respekmu. Gan ining ma taraim inung kawa mininong nating tamas osoxa na xilip moxa waga. Taim ta osoxo na xalap moxa waga orait tamas osoxo se bikman tanung kamata xataun tanung, bu onense nung kana axien, ma xaken, ma wuxu, taba osen inung, opiang a xalap mataba weropa xa mata xataun taning tamas <hesitation> duduxuma mua? Orait taxaba wan mata laxa xarop mon. <hesitation> orait malamu taba steretim ara winikro awane motab osoxo solangamo xa matna xoxolot tanung. Nubu kirixis ma bikman tanung. Tet taxi ntanung bu xirixis bu poworo rawinung. Bu walas wane xalap ka dibu ka duduxuma ren nu bu onarim ine a? Orait monma tamas osoxo. Taxa taraim inung kawa unan nating. Moxa taim nu wansu xa monuniti xa taim moxa winiro xa wskirip mas nalaxin tibu onan tawa kinis. Rawa olagen a terule na sulap pide opmaiang ine a masa te moxa waga. Taim ine na woworo ma wane xalap indecirip cis saw olagen ana tirip mana kain wane xilap bu laxa. Kawide dibu kaoso ologen a masa te. Nalaxin dibuk raun natingmoka laik kidi. Orait taim dimara riniro nalaxin dibusa ramadi t dibusa onan. Mo dixaosxo wane xalap dirava wet. Di osoxo opmiang ine talien mure xa waga ine moxa waga ide dira mas wan lamun a waga raxin dirawan disa raun opmiang kawa tamas duxuma wawne xalap taba ololos a duduxuma tanung. Ta respek mu a unan tanung ta ologen a winiro wane ta olagen. Ok taba mu rumangin mataba osoxo murmumanin? O o na xaito arixe. Moxa tet mure xa wu ne taba woworo rawinung. A talien moxa ine tamas olagen. Ine tet sulap panung ka mata xataun tanung <hesitation> ok taim e ramam bu poworo rawinung tamas manong arixem ine xa gunon arixem e nago tungi ma bu rom ma bu oine bilok kanung. Tamas mu arixedi ta manong arixem idi <hesitation> ione na xa xalap awane xa xataun ra xalap taba ogarin imu. Mura monong kawa olagen eramam me wosanung nemian ana xalap kirip taxaba ilo maran. Tain ta manong arixem weasangung e ramam e tata tung me rom taxin me ione bilok a tara lain tanung tamanong arixem idi taim a winiro wane tamas wisik ka oxom ma taba olagen winiro re papa tung arixem e nago tung. Miang ta olagen idu xalaluan kana viniro miang ka xataun ine inun taba baxain maran ma tat maran xa taim miang.